Bueno ada'aña xe'etniiñuu ndiaa ja kuja xeendo la'a ndiuxi dii ja ku ja plato hondo ja xeendo oaxacaa nyuuka jiaa ku ja xeetniiñuu ada'ana horre daakeendo la'a ndiuxi ja ka'ando a la'a horre xeendo la'a kandiu te jiaa ku ja xeetniindo iia pero atiudaava'ando taja ko'o jiaa ndee oaxaca xeendo jiaa.